Opera tiako satria opera io raha mno tsy fahitako matetiky raha mbo tsy fahenoko matetiky da tiatiany tiatiany raha agnaiko agny miheno sy magnety anazy amy feo ndreo uhm amy feo ndreo manakatsy amy feo ndreo hafahafa anaovandreo anazy igny